Karazana saosy: misy izao saosy soza ilay atao amin'ny paty reny, de <hesitation> saosy tomaty amin'ny boaty ohatra na saosy tomaty mbola amboarina.